Yalla a yiɗi yahugo to nyamirɗe mauɗu tcaydiɗe. Na a yiɗa na bisare cede tan no yehugo ton. To neɗɗo e wodi e andi bawɗe muɗum sembe muɗum fu e hani yaha. <noise> Ngan jaha keba nemaji fere-fere. <noise> Nyandulluji fere-fere e tawa e nyamirɗe mawɗe <noise> ɗen. To cede maɗa ɗuɗa dukada maɗa to bawɗe maɗa fu a hani.